<noise> Habaruwol habaruwol, habaruwol ɗon yende fere no aljana ɗo woola jemma. Aljana ɗo bo ɓingel bodɗoji on amma to jemma waaɗi o looran alade. himɓe bo ɗo jala mo se o waari o dinga wookai-wookugo wookugo so to. ɗon yende gorko derkejo ɗo saala se o emi mo aah ko waaɗi a ɗo wooka kam? Se debbo ɗo-debbo may ɓingel may yecci mo ko wannata mo se o yaari mo pellel malami. Malami bo wanni mo du'a se aljani may usti diga haa banɗo maa.